Tomiɗon waɗa yadu ha wuro mi'anda bo sai mi majji, aran nii mitefan lawol heedi naage woniri sai mi dinga dilluko tomiyi wuro ko kauye petelni sai miyaha pelle mai mi tabbitina nii to mi volwi ɓe nanai sai mi yesh-shaɓe nda ko fed'e sai ɓe yara'am hedi hani tobo miɗon mari ɗareji'am je natugo leddi mai miwawan mi hollaɓe ɓe heftai hamiyata sai ɓe vurtina'am kokuma to mihebi halkaleru tadiɓe sai miyaha mi yesh-shaɓe aya-aya, aya hamiwoni, aya ha miyata saiɓe vurtina'am